Zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra eny amin'ny oniversite satria eny amin'ny anjery manontolo no ahafahany mahafantatra ny làlam-pianarana zay tiany ananana asa amin'ny ivelomany rehefa any aoriana any.